Aduane a twa toɔ menni hwee biom yɛ mmo. Mmo nso deɛ ɛyɛ aduane a ne noa nyɛ den koraa. Wo pɛ sɛ wo noa mmo a deɛ ɔdi kan a wobɛyɛ ne sɛ, wo deɛ sɛ wo gya ano Wo sɛ gya ano wie a, afei dasene a wobɛnoa ɛmo no wɔ mu no kɔfa. Kɔfa wo mmo na a wobɛnoa no hwie gu dasene no mu. Wo hwie gu dasene no mu a, bɔ mmɔden na afei pɛ kuruwa bi na sa nsuo fa gu ɛmo no ho. Nsuo na wobɛsa no wo ara wo hwɛ nsu dodoɔ ɛbɛtumi anoa mmo no a, na wo asa agu ho. Wo wie a, sa nkyene kakra fa gu ɛmo no a wode nsuo agu ho no. Afei, num kakra ma nkyene no nyinaa ɛnane. Wanum awei no saa no, fa ɛmo no a ɛwɔ dasene no mu no si gya na wasɔ no so. Fa si so na afei gyae ma ɛhuru bɛyɛ sima aduasa ɛkɔ aduanan. Sima aduanan akyi no, wobɛhunu sɛ ɛmo no aben a ɛfiri hɔ ɛkɔ no deɛ na kyerɛ sɛ ɛmo no anoa awei a wobɛtumi adi.